اللغات التي أستطيع التحدث بها أو فهمتها هي اللغة الأمازيغية و هي اللغة الأم بالنسبة لي اللغة العربية الجزائرية أو ما يعرف بالدارجة حيث أفهمها كما أفهم لغتي الأم و هناك اللغة العربية الفصحى التي تعلمتها منذ الصغر في المدرسة بالإضافة إلى هذه اللغات التي أتحدثها بطلاقة أتحدث و أفهم كذلك اللغة الفرنسية التي تعتبر كذلك لغة منتشرة في الجزائر بكمية كبيرة بشكل كبير كما أتقن و أفهم كذلك اللغة الإنجليزية التي هي لغة عالمية و التي درستها في الجامعة و بفضلها تمكنت من معرفة أشياء كثيرة كثيرة و كانت تعتبر بمثابة مفتاح.